Kan khayyoroni fi bakhadam le khamsa ayyam fil usbu, le mudda salasa saʼat hadi akher walla bakhadam saʼat ashara khamsa fi kulli yom fil usbu, bakhtaar bakhadam khamsa yomat fil usbu finshan balga waqit kafi bagdar bamshi basawwi shuqul aakhir kula fil waqit al faddal lai da, bifut lai le akhadam le khamistashar.